Wo yilìɔ̀ è haì dùùm wò folo, kɛɛ è haì maŋ gɔɛɛ wò fè yɛi guùŋ fòlȧ, sèè wò folo kɛ̀ taìŋ bȧ sɔɔ̀ e nɔ̀ŋ nȧi ɔ̀ɔ̀ e keì bà nȧŋ kùwàuŋ maŋjɛ̀wɛ, wo yilì wii nȧŋ yaà wo juò. Wo juò wo fè fòlȧ mȧŋ gɔɛɛ, wo juò wò tuwà hȧwe e hȧì dùùm kɛ̀ wò fòlȧ, wò folo wò yaȧ dè sùȧ wo ka wo kȧmè sie ɔ̀ɔ̀ ke gbȧlȧ, wò donȧŋ nyiìŋ gbìlè wo dià, wò diȧ kpeiŋ kɛ̀ ngȧȧ wò ɓèmè ke bȧ wò hìȧŋ ko jewìuŋ niìŋ, tiŋ nȧŋ kanaŋ wa sèè mùŋ tomo wo juò, mùŋ yɛmɛ̀ ko jewiuŋ niìŋ, wò kuwaa koɓɛ̀i yèe wò nyuunȧŋ maŋ nɛ̀ŋjeuŋ mȧŋ lɛ, mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ ke kowaa dònȧȧŋ nɔ̀ŋ, ke gbàlȧ dònȧȧŋ nɔ̀ŋ. Wo juò wò yaà wo yilì wo yèɔ wo fè nɔŋ maamè mȧŋ gɔɛɛ, mùŋ yɛmɛ̀uŋ maŋ gɔɛɛ kɛ̀ e nȧi le ɔ̀ɔ̀ e nɛ̀ŋ nȧŋ kùwaùŋ maŋjɛ̀wɛ, soo wo juò wuŋ wò yaȧ wo yilì mìŋ naŋ nyìmè wo fè mȧȧmè mȧŋ gɔɛɛ sɔɔ̀ nɔŋ nɔ̀ŋ dùùm. Wò folo nɔŋ zȧ sɔɔ̀ wo ka wo kȧmè nɛ̀ŋjeuŋ nɛ̀ wo kìlȧ wo kɛɛ̀, wò kɛlɛ̀ nɔŋ wò jɔ̀ȧ wo yìlȧ, wò yilià le dùò, yɛ̀ì wo juò wuŋ e nɔ̀ŋ kiiuŋ nɛ̀ yaȧ.